عشان تطوي الملابس بشكل صحيح. أول شي تأكد إن الملابس نظيفة، وما فيها تجاعيد كبيرة. وبعدين تبلش في الملابس اللي تكون مستطيلة، مثل التيشرتات أو البنطلونات. مثلاً ال <hesitation> تيشيرت. أول شي مدد التيشيرت على سطح مستوي، بعدين اطوي الأكمام للداخل، بحيث يصير الجوانب متساوية. بعدين نطوي الجزء السفلي لأعلى، بحيث يصير التيشيرت مربع، أو مستطيل. هيك يكون <hesitation> جاهز.